Injo gunanna koronga rung pammaja injo punna korong ri pake i a'pallu injo punna pammaja ri pake'i sanggara jadi inni koronga biasa ri pake punna a'pallu ki kanre, a'pallu ki utang juku' ka biasa nakke ji injo ku pake kunni mae jari punna biasa rie intu korong nu lompo-lompoa biasa ri pake a'pallu barobbo punna a-angnganu ki injo rung <hesitation> tetangga-tetanggayya punna hattu batara i biasa ki barobbo injo minjo korong nu bakka a mento' di pake ka siloheang ki punna hattu batara injo biasa tokki a se're-se're inni sirampi ballakanga biasa inni rampi ballaku nakke ji-nakke ji ganna inni kunni pata rie korong bakka ku jadi injo rampi balla ku seng korongku ji ngase' na inrang, punna pammaja appada to'ji sebenarna intu koronga mingka inni pammaja ka di pake punna a'sanggara ki nakke pammaja ku rie ku pake punna lassanggara a juku', rie ku pake punna la sanggara a loka Ka punna di pasi lau'-lau'i kodi i <hesitation> biasa todo intu punna maing ki sanggara ka rie ki ji sisanna minnya a jadi nu <hesitation> lohe pa injo pammaja <hesitation> ganna rua la supaya ballo i do biasa punna mainga sanggara juku' to <hesitation> na tiba-tiba battu ri kokoa inni burukneng ku arak i nganre sanggara <hesitation> ku alle injo pammaja ku nu se'rea ku passanggarrang mi loka